Iã loúã. tróhå çiáã tsùâ tóå loè ñínâ. tróhå çiáã tsùâ tóå loè jñánâ. tróhå çiáã tsùâ tóå loè çióâ. tróhå çiáã tsùâ tóå loè jñínã. tróhå çiáã tsùâ tóå loè ñánã. tróhå çiáã tsùâ tóå loè çínã. tróhå çiáã tsùâ tóå loè nenå. tróhå çiáã tsùâ tóå loè toúnâ. tróhå çiáã tsùâ tóå loè kounã, tróhå çiáã tsùà tóhå loè, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñínâ. tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâjñánâ, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çióâ. tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ jñínã. tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñánã. tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çínã. tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ nenå. tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ toúnâ. tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çounã tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã. tróhå çiáã tsùâ çiúã ñínâ. tróhå çiáã tsùâ çiúãjñánâ. tróhå çiáã tsùâ çiúã çióâ, tróhå çiáã tsùâ çiúã, tróhå çiáã tsùâ çiúã çióâ, tróhå çiáã tsùâ çiúã jñínã. tróhå çiáã tsùâ çiúã ñánã. tróhå çiáã âtsùâ çiúã çínã, tróhå çiáã tsùâ çiúã nenå. tróhå çiáã tsùâ çiúã toúnâ, tróhå çiáã tsùâ çiúã kounã. tróhå çiáã tsùâ çiúã. tróhå çiáã tsùâ çiáhå ñínâ. tróhå çiáã tsùâ çiáhå jñánâ, tróhå çiáã tsùâ çiáhå jñánã, tróhå çiáã tsùâ çiáhå çioè. tróhå çiáã tsùâ çiáhå jñínã Tróhå çiáã tsùâ çiáhå ñánã. tróhå çiáã tsùâ çiáhå çínã. tróhå çiáã tsùâ çiáhå nenå, tróhå çiáã tsùâ çiáhå toúnâ. tróhå çiáã tsùâ çiáhå kounã. tróhå çiáã tsùâ çiáâ. tróhå çiáã tsùâ ñínâ. tróhå çiáã tsùâ jñánâ, tróhå çiáã tsùâ çióâ, tróhå çiáã tsùâjñínã, tróhå çiáã tsùâ ñánã. tróhå çiáã tsùâ çínã. tróhå çiáã tsùâ nenå. tróhå çiáã tsùâ toúnâ. tróhå çiáã tsùâ kounã, tróhå çiáã. tóå loè ñínâ, tóå loè jñánâ, tóå loè çióâ. tóå loè jñínã. tóå loè ñánã, tóå loè çínã, tóå loè nenå. tóå loè toúnâ. tóå loè kounã. tóå loè, çíã çiáã tsùâ ñínâ, çiáã tsùâjñánâ, çíã çiáã tsùâ çióâ, çíã çiáã tsùâ jñínã, çíã çiáã tsùâ ñánã, çíã çiáã tsùâ çínã, çíã çiáã tsùâ nenå, çíã çiáã tsùâ toúnâ, çíã çiáã tsùâ kounã, çíã çiáã, çiúã ñínâ, çiúã jñánâ, çiúã çioè, çiúã jñínã, çiúã ñánã, çiúã çínã, çiúã nenå, çiúã toúnâ, çiúã kounã Çiúã, çiáhå nínã, çiáhå ñánã, çiáhå çioè, çiáhå jñínã, çiáhå ñánã, çiáhå çínã, çiáhå nen, çiáhå toúnâ, çiáhå kounã, çiáâ, ñínâ, jñánâ, kióâ. jñínã, ñánã, çínã. nenå. toúnâ, ñanã kounã